Antony hilavan̈a fandokisan̈a vary elekitironiky ndraiky zen̈y. Beka zen̈y anô zio koa mandoky ndray anô mandeha izy ze ôtômatiky zen̈y maty; koa fa ampy tsara zen̈y ran̈o tsy mila hiambesan̈a io direkity fa masaka izy mamono tain̈a ny hoazy ze.